Runzakaꞌ xokinza notirirgoya bitiuꞌsh unotirzagayaga bichooshoꞌo chaꞌala lucuador, entons chidroll shichunen freir, tlollit kzalg laloza bayi chsalga loset, chitini soloe za wsakaꞌ chitiaꞌ preparar bana chit, orale chitni chitni este saldaꞌa xogniꞌ saldaꞌ btiushki lo set, ya esta entonces chita algoneꞌn rewelt, goneꞌn rewelt kon paꞌpꞌ, entonces ya rkirloz rdiaꞌbi ya kald yebinch, <hesitation> zinare zaꞌ kabay. Runzaꞌkaꞌ michiuꞌush, rguyan gliebitiꞌush chikweꞌ yinꞌnan lde chirakweꞌ yinꞌnan lde, chiꞌsiniꞌe yinꞌ bichiosh, xen yinꞌ bichiꞌu biyun bichushyill lerol saꞌkaꞌ kon yinꞌ xṉiꞌa, kon yinꞌ bill ninaꞌ xṉiꞌa, nirunsaꞌka' yinꞌ bichulldill cheleꞌ kaꞌnill shiniani, nutiri chsalta ton yaax wongollichu pareseron sakaanina bichush yiꞌn eses miltomate.